Akbar shai ana gammet sawweta khaif sawweta gamar hubas halin hilliti al ana barid magat fiya wa ana ma zan yom bagdar ba halliya le dora kula, bas marra halleta le sana ana gabbal le ha illa baʼad sana, hudada shuqul bas ana yani wai mutaaqi bagdar ba sawwi.